घडी एक प्रकारको समय धेकुन्या यन्त्र हो। घडी ले सुयानुका माध्य्मबठेलै अङ्कका माध्यम बठे समय धेकुन्छ। एक सामान्य प्रकारका धडिमा तिन प्रकारका सुया हुनान, एक घण्टा देकुन्या सुयो, अर्खो मिनेट धेकुन्या सुयो र अर्खो सेकिण्ड धेकुन्या सुयो। घण्टा धेकुन्या सुयो सामन्य रुपमाइ औरहै छोटो लै हुन्छ र ढिलो लै हुन्छ, तसोई मिनेट धेकुन्या सुयो थोक्काइ लामो र घण्टा का सुया है अल्लि झट्ट हिटुञ्छ, तसोई सेकेन्ड धेकुन्या सुयो घण्टा धेकुन्या सुया है लै, मिनेट धेकुन्या सुया है लै लामो हुन्छ, र घडीमा भया एक बठे बाह्र सम्मका अन्कुन्ले घण्टा धेकुनान र शुन्य बठे उन्साटि सम्मका अन्कुन्ले मिनेट लै धेकुनान र सेकेन्ड लै धेकुनान।